بالمقارنة إني أشعر ببرود شديد أو بحر شديد ب -بختار إني أشعر بالبرد. ليش؟ البرد يعدي- يعطينا فرصة لإرتداء ملابس دافئة واستمتاع بمشروبات ساخنة، بينما الحر يكون مرهق وصعب على الجسم. برودة الجو بتخلي الواحد يحس بالنشاط أكثر، بينما الحر بيج- بيخلينا بس نشعر بالتعب وبالخمول والإرهاق طول اليوم وما بيخلينا نتحرك أو بحركتنا بتكون بطيئة.